Reto avy a ny fizarana samihafa hita ao amin'ny helo: tahon'elo, rantsanà elo, f- de ny fononà elo, de ny lambanà elo zay mipetraka eo ambony iny de misy ihany koa ny lohanà elo zay hita avy aty ambony.